<noise> Sôs tomate, <noise> sôs besamele, <noise> sôs pestô, <noise> sôs hollandaizy, <noise> sôs bôlôgnaizy, <noise> sôs sôja, <noise> sôs barbekio. <noise>